May, etu, taaru, naarək, gbanaarə, gbaasa may, naraw taaru, narawnnaarək, naraw gbanaarə, koome. Mal, etan, taaru, naarək, gbanaarə, gbaasamay, anaraw taaru, anaraw naarək, anaraw gbanaarə, raarək. Raarəksamay, raarək sa etu, raarək sa taaru, raarək sa naarək, raarək sa naarək, raarək sa gbanaarə, raarək sa gbaasamay, raarək sa narawtaaru, raarəksa naraw naarək, raarəksa naraw gbanaarə, raarəksa naraw naarək, raarək naraw gbanaarə, raarək sa kome. Raarək sa ko ame sa may, raarək sakoomesa etu, raarək sakoome sa taaru, raarək sa koome sa naarək, raarək sa gbanaarə, raarək sa koome sa gbaasamay, raarək sa koome sa naraw taaru, raarək sakoome haraw naarək, raarək sa koome sa naraw gbamaarə, zulú ete. Zúú ete sa mal, zúú ete sa etesa etu, zúú ete ta taaru, sa naarək, zúú ete sa gbanaa rə, zúú ete sa gbasa may, zúú ete sa naraw taaru, zúú ete sanarawnaarək, zúú ete, zúú <hesitation> zúú koome. Zúú ete sa koome sa mal, zúú ete sa koomesa ete, zúú koome zúú, ete sa koome sa taare, zúú ete sa koome sa naarək. Zúú ete sa naraw-sa gbanaarə, zúú ete sa koome sa gbasamay, zúú koome sa naraw taaru, zúú ete sa koome sa naraw naarək, zuu ete koome sa naraw gbanaarə, zúú taare. Zúú taare sa koome, zúú taare sa mal, zúú taare sa ete, zúú taare sa nake, zúú taare sa narawgba naarə, zúú ete sa koome sa naraw gbanaarə, zúú ete sa koome sa naarə, zúú taare. Zúú taare sakoome, zúú taare sa mal, zúú taare sa ete, zúú taare sa nake, zúú taare sa narawgbanaarə, zúú ete sa koome sa naraw gbanadrə zúú ete sa koome sa zúú nare, zúú nare sa mal, zúú nare sa ete, zúú nare sa taare, zúú nare sa naarək, zúú nare sa gbanaarə, zúú nare sa gbasamay, zúú nare sa narawtaaru, zúú nare sa naraw naarək. zúú nare sa naraw gbanaarə, zúú nare sa koome, zúú nare sa koome sa may, zúú nare sa koome sa etu, zúú nare sa koome sa taaru, zúú nare sa koome sa narək, zúú nare sa koome sagbanaarə, zúú nare sa koome so naraw taaru, zúú nare sa koome sa naraw naarək, zúú nare sa koome sa narawgbamarə, pargəl mal. Pargəl mal sa mal, pargəl mal sa ete. <hesitation>